Ñoo yo ta xakoa ta ke nrohuavii taketi dikuan tá nrukuti tikachí ña oniti kuchiti, kati tikachijan chi ñajan ga kixanti nruhuavii ján, ta kitijan xin du ho o on. nrungu inga tí. ko- kola pinta ñakan'na xin ho o on. ña kitijan ta xhikanotanti xakoa ñá nrukuti chón ñ kuxi ka katichi kitijan xa chónjan ña ngu ña kixan kitijan, chin ho o on. ti'ilo ti'ilo ta xakua xhikanotanti nrukuti ña kuchiti ho o on. du tan koai dutan xakoa xanoti na nrukuti na kuchiti, chee ho o on. nru hu ingati ho o on. du ña nai na kitijan'ni ngu kiti xika xakoa ña nrukuti ña kuchiti.